ସୁଜନଶିଲତା ହେଵଜୀ ଏକ ସକ୍ତିସାଲୀ ଗୁଣୋଂ ଜେହା ନୂଆ ଭାଵନା। ଆବିଶକରଣ ଏବଂଗ ସମାଧାନ ତିଯାରୀ କରିଵାରେ ମଦଦ କରେ। ହେହା ମାନାଵଜୀବନର ପିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜୁକ୍ତ କୋଲା ସିଖ୍ଯା ଏବଂଗ। ହର୍ଥନାଇତୀ କୋ <hesitation> ଉନ୍ନତୀରେ ଘୁରୁତ ପୁର୍ଣ ଭୁମିକା। ଅବିନେଵ କରେ ନୂଆ ଆବିଶକରଣ ଏବଂଗ ପ୍ରଜୁକ୍ତି। <hesitation> ଉନ୍ନତୀରେ ମଦ୍ଯାଂ ହେହା ହେଲ୍ପ କରେ ଆଓ ଲୋକୋଂ କୋ। <hesitation> ଆଗୋ କୋ ବଡିଯା ପାଇଂ ପ୍ରସ୍ଚାନ ହୋ ଦିଯୋ କରେ।